L'intüisiun a pöl deme 'na man cuandi cuandi mi pìu 'na deciziun perché pös pensé d'coze che a pölu giüteme a decidi giüst al post che decidi sbaià perché a volte a t'ven da pensé dë coze che al mument magara i pense pa e pìe la deciziun e pöi dopu ringrëtte perché al e sbaià